طبعا بتسلل لهذي المنظمة الإجرامية، أحاول إني أعرف مين جائدها، أصور ال <hesitation> بهدوء إيش ال <hesitation> الأعمال الإجرامية اللي يعملوها، وأخذ إثباتات وأدلة عليهم كلهم بطريجة ما تأذيني ولا يكتشفوني، وبعدين أبلغ عنهم عشان نتخلص منهم للأبد.